د ماشومانو لپاره د خوړو تنوع رامنځته کولو لپاره، مختلف رنګونه، شکلونه او جوړښتونه وکارولی شي، تر څو خواړه زړه‌راښکونکي شي. د میوو، سبزیو، غنمو، شیدو او پروټیني توکو څخه متوازن ډول سره یوځای استفاده وشي. ماشومان د ګډون له لارې و هڅول شي چې په پخلنځي کې مرسته وکړي.